Binata ma paling sarusa kae adere, na mboto ipiku binata ke di sarusa kaiade, pala waraku paling sarusa kai ade podasi nuntu kantirini laija nuntu lalone ke, serius. Binata paling sarusa kae ba adeku sabuampa paling pertama ka lako sih. lakoke <hesitation> nggahi nahusini, na pasti dibenci siare napasti sarusan alum nela nepa waura, caumpaa nela siare. eda doure nggahim nela, eda edi dou nggahim nela, wara railintau dou riro, wa'a rai dingaha segala macam dan au ma paling sarusani cau mpa'a cocosi, coco dou, ngenge batu dou, bes sampu walide, andoue dengaharo timbali poda. Memang lakoke ncihi romoja tangara ngau kai ntoin lakore tangau angi douka, karena sia de paling sarusa paling sampunare, maklum nela irae pokok ticaru ditio andoure. De samapni labo sabua wali de nggahi wawi, wawi re sama menapa sampuna, maklum aundo tai wauna nggahimu sampu wau woude, wati walipu isi pahu walina, cou jam ma cau tio isi pahu wawi, wawi de dinga'u kai dou, cih. Nahuke oi wawi henggekure, karena memang wawike sampusi pahu nawaura ndedeku sia. Dan mapalinga ma ipi wali sampure karawo, auwali karawo lapani, waumu eda karawo laparo, de karawo lapa ka cinae, isi pahu wau ka ngahim nae wau bune nae dorosi, tijani bunenae <hesitation> ana ngao ku siare, nae karawo lalapa ka. De fiki lalopa banggomi ni, ando tabe rewo ro ngge'e kai siara ede lapa, wono. Aina tio sarumbu sia, sarumbo ru karawo lapa ka, nggoma sih, wara huri waram dawara kere, waram wara dawara huri. Sampu rai ka nggahimu, rai lalu di kompemdero bune na'e anak ngao, coum dadahu siare edede. Labo karawo wali masabua, wara karawo ma elire ma wou naware, kacoci kombi au kombi edere. De hinasi eli sia ede ngahamu tindadi ngahamu, de wou sampu wau siare, asli asli wou, tis imbi coba wauni, tisi imbimu. De benata, benata paling sampure. Warak sabua wali, binatare ma <hesitation> disarusa kai adeni, jimba ngarana, siare jimbaka samapa lao pahu mbe'e sabenare pala sampusi, sampu hu kerena aka siaka au sarumbuka ede tangara pehe kai badou jimba ni. Alumu sampu ipi sama lao douma dandeu dua mpuru nae sia, waur pandako kere kae. Lao re wo kandudure, lao cence damaja walire siaka tiwau dikantasi jimbaka. Wunga silete dekamu fare cina, letemu fare keni, mai lalo para jimba, andona mai sabuaku sarewoku mainka ntene mpoi faremu ngaham siare, de katesam siare, bakamde indona ngawa lao rau. Konem baka, ngep nalao mai mbali lao mai mbali, na cence damaja jimba re, sampu pahuna wou sarumbuna, wou nawana, pala aum pasiare ni loa di ngaha siare, laina bune lako ra wawi nde. Jimba de loa dingaha nacaru hi'i, pala na wou ngorue, wou ngoru sampe aka hi'i hi'i na andoure, saking wouna. Palam nae podare damaja cence damaja, sampu isi pahuna ede bona.